يجرب يشوف أفلام أو يسمع موسيقى باللغة الجديدة، يحمل تطبيقات تعليمية ويتدرب عليها يوميًا، يحاول يتكلم مع ناطقين أصليين ولو بخطوات بسيطة، يخلي تعلم اللغة مرتبط بشيء يحبه.